Itlarning bir nechta sog'liq muammolari mavjud bo'lib, ularga allergiya, teri infeksiyalari, parazitlar, tish kasalliklari kabi kasalliklar kirib ular-ularga ko'p zarar yetkazishi mumkin.